Rehefa zaho andeha hamakivaky ny Azia an-tongotra de miomagna alôkany voalohany ndrindra ny vatako sy ny saiko a, de miomana koa zaho hoe mila managna carte zaho am'zay za sy very an-dàlana, hitako sary agnaty carte igny sao de very de entananahy koa ataoko maivamaivagna de mila mitondra rano zaho, de kiraro ataoko maivanga tonga de hoe zakan'ny tongotra mba sy harary <hesitation> ahareraka anahy, de mila mitondra fagnafody koa arô za na baume hosorako am'vatako rehefa reraka.